Araiky, telo, fito, sivy, folo araiky amby, folo telo amby, folo dimy amby, folo fiot amby, folo sivy amby, aroepolo araiky amby, aroepolo telo amby, aroepolo dimy amby, aroepolo fito amby, aroepolo sivy amby, telopolo.